<hesitation> כ'ווייס נישט דער חילוק צווישן איין הונט און דער צווייטער <hesitation> כ'ווייס אויך נישט וואס הונט'ן קענען טוהן אנדערש <hesitation> כ'קען <hesitation> כ'שטעל מיך פאר ס'איז דא אפאהר מינע הונט אין יעדער הונט האט עפעס אנדערש <hesitation> כ'ווייס נישט, ס'איז דא א גערמאן שעפערד ווייס איך <hesitation> כ'ווייס אבער נישט אלע אנדערע.